Lotoreyani yutgan bo'lganimda eng avvalo bu haqda sir saqlagan holda moliyaviy maslahatchi bilan maslahatlashgan bo'lardim. Keyin esa, oila a'zolarim va yaqinlarim bilan kelajak rejalar haqida fikrlashib <hesitation> mablag'ni oqilona investitsiya qilish yo'lini topgan bo'lardim.